Gny eritseritsiko aloha da mety misy langues na fiteny dimam-polo amy zato eo eran'izao tontolo izao. Enganie mba tsy ho diso zaho.